Oruhuumura orundakunda munonga n'orw'amazaarwa ga kriistu. Ekindarukundira niruringwa kandi rurimu ebintu bingi orwo ruhuumura rurimu ebintu bingi, harimu okurya; okubaaga enkoko, okubaaga empunu, okubaaga ente okurya mbwenu, harimu nk'okubeera kwa family kuruga omu shonda n'eshonda mwena mubuganire omu ka emwe mushemeregwe hamwe. Kandi ekindi ekiri murwogwo ruhuumura harimu okubugana kwa family yitu tukarya hamwe nk'abaana b'omuka kandi ekindi ekiri muruhuumura ogwe harimu n'okutangirira omwaka omusya, ebyo byona bituma oruhuumura orw'amazaagwa ga Kristu rwabonera.